Nɔ sa pru kɔ̄ la na kutuma munɔ zukpɛ itsi la adɔ̄ nza-nza wa kuma atɔ lagba iɛ wa lukpɛ itsi lana nwaa coo a dɔ̄ nwa kɔ̄ ba drɔ munɔ nnɛ bɔ, kuma nwa idrɔ nnɛ ba dɔ̄ nza-nza mada na akwe iblɛ dɔ̄ nwa kɔ̌ nkɔ̄ akpa krɔ gɔɔ ko dza wa ko kuwa ribli su wa nza kɔ̄ ba gbɛ kɔ̄ ba drɔ munɔ kɔ̌ agɔ klɔ, a jɔɔ klɔ ible dɔ bɔ nwa kɔ̄ la drɔ munɔ dɛ a da ka na agba kɔ̄ dɔ̄ dɛ dudu-dudu kɔ̄ la drɔ munɔ iba c drɔ kɛna. Iblɛ dɔ̄ bɔ nwa kɔ̄ la gru a kwankwa munɔ na kɔ̄ nkɔ̄ la zɔrɔ cgita kɔ̄ la ta agita na kwankwa la bɔ kɔ̄ la ma nɔ nza saplu ba nnɛ kɔ̄ lagru akwankwa la muna kɔ̄ a dzi, adzi mari yi ivɔ kɔ̄ ba kpɛ trɔ agita murɔ, ba kpɛ jɛ agita kɔ̄ la kpɛ ta nunɔ nnɛ. Iblɛ dɔ bɔ a dɔ nwa igru itrɔ wa <hesitation> <hesitation> nwa nnɛ la gra itrɔ munɔ nkɔ̄ itrɔ shishe la krɔ ku, sapru nwa nnɛ adɔ̄ nwa igru itrɔ nwa, kɔ̄ la gru kɔ̄ la shi itrɔ la kɔ̄ adzi sesere tɔ nza agā kɔ̄ <hesitation> sapra dɔ̄ zɔrɔ la ludkpɛ itsi nnɛ kɛ kutu ma kɔ̄ lɛ wa ama iba kwe kɔ̄ nbɛ niba nnɛ nɔ kɛ lughba kɔ̄ sapru ba tɔla lugba lukpi itsi kɔ̄ la nakutama ka la jɛ itsi la ribili la nɔ sesere, akwangwa la nɔ sesere du la, nka za nɔ ɔsɔ̄ saplu nnɛ na tɔ la nyɛ itsi ɔsɔ̄ ishishe kɛna. wɔ drɔ kɔ̄ dzi na, wɔ gru <hesitation> trɔ wo kɔ̄ adzi na wɔ gru agwangwa wɔ kɔ̄ adzi na ama nkɔ̄ saplu a dɔ lukpɛ ifsi wɔ bɔ wɔ we ka dzi sesere ribli wɔ, wɔ gru agwangwa wɔ mada ka dzi wɔ kuma wɔ na gru itrɔ wa adzi gā kɔ̄ saplu a tɔlagba huse itsi nnɛ kɛ